Сабзавоти органикӣ гаронтар аст, чунки онҳоро бе кимиёвот парвариш мекунанд. Бисёриҳо бовар доранд, ки онҳо барои саломатӣ беҳтаранд. Агар имкон бошад, харидани онҳо фоидаовар аст. Аммо ҳатто сабзавоти оддӣ ҳам барои саломатӣ муҳиманд